Laha zaho zao ro handeha mission maromaro andro de nefa tsisy miamby alika atiky an-tragno ato, de <hesitation> kehiko namako hamindrako an'ny alika tiky agnaminy agny, de i bakeo amzay zany lafa avy agny aminy agny zany igny alika igny fa apetrako agnaminy gny <hesitation> haniny, gny vola ilà haniny, de mba iangaviako zao ihe mba ndeso miboaboaky isaky ny roy andro lafa farafahakelin'izany ro zay vitany agnamiko eo zany fa gny important agnamiko zany mba andesigny miboaky gny alika fa tsy avelany an-tragno ao avao.